Utuam yẹ nnugo gbọgbori, nnufo utu ye nda sọodam nyi ọbazi and edudu ejara yẹ nne, nni nkpọno ọbazi. Nda soo dam nyi Obazi. Ngọnọ nnẹ edudu ejara edudu ye nam nwa mi ndoro ọrọk Ọbazi. Ndoro ọrọk Ọbazi nyi asọm sẹ emo ada sọọd emo ga etu ubi azine. Ga yẹ odo asọm ga ama agọnọ ẹna emo are atọ go gbagagbaga, agwama ma ugwama abe. Anọng ato gbagagbaga ga utu yẹ emo anugo je ginang ga eyena azɨn. Nam ẹdudu ẹjara ẹdudu yẹ nyẹnẹ sọọd am, nne ginang o, nne aga nang o, nne ga etọgbọ o, ma asọm o, edudu ejara nne ga dọng o! nne nsang yẹ ndọrọ ọrọk Ọbazi edudu yẹ nne mi Nkwọrọ ọrọk Ọbazi nyi asọm. Ẹgọnọ nkwọrọọrọk Ọbazi nyi asọm adọn ẹrẹ ẹnẹgẹ ni unege and asọm abọni agọbọ ẹmẹn ọrọk Ọbazi yẹ nkwọrọ je adọn ẹrẹ ẹbọni ẹnẹgẹ unẹsẹ ẹgọnọ ni nnẹ emo afẹ mo ga ẹnana ma ayẹnẹ ẹrẹ yẹnẹ utuy yang emo ẹmẹni me ẹnẹb. And nre nri ndor ọrọk Ọbazi ije nni nyi asọm ere egbɨno ẹtu ẹnyi ni na ukwọrọ ọrọk. Ẹrẹ ẹnyi ni ạkakẹ Ọvẹn ẹgọgọnọ nẹ nni nkwọrọ jẹ nni nyi asọm ẹrẹ ẹbọni ẹnyi Ọvẹn ẹgọgọnọ Ne nni ndoro je nni nyi emo, ẹrẹ ẹbọni ẹnyi ni ọvẹn ẹgọgọnọ. Ma anẹba ma anerom, edudu ẹjara edudu yẹ ngba nnẹ emo atem nni nsang ye nni emo ẹmẹn ọrọk obazi. Nyi emo ẹmẹn ọrọk obazinwẹ, ẹyak ga ẹgwugwu ara ạgọmọ ara awa akana emo ẹmẹnì. Ẹyak ga egwugwu are adoro arẹ wa ọvẹn ìdìda ọvẹn majẹng ewọrọ. Ọsọm ẹjara Ọsọm ẹdudu ẹjara edudu yẹ ane yẹ akpi asọm, nyi emọ ẹmẹn ọrọk utu ạnọnh anyi emo ignẹi so that emo agba: ga ẹtu ubi ewawa. Nam nni nto ẹmẹn ọrọk ye nyi ạsọm ga ẹgbẹshẹ and wa ẹmẹn ọrọk Ọgbazi ye nto ye nyi ẹsọm ẹjara ọsọm.